Gure nii hamiwoni ha Nigeria wodi, Abuja, Kano, Katsina, sokoto, kebbi, zamfara, maiduguri, Yobe, Taraba, Gombe, Bauchi, Benue, Jos, Ogun, Lagos, ondo, Oyo. To'a vurti ha lesdi yasi boo wodi cameroon, niger, burkina faso. To'a warti ha gelle pamare bo wodi Damaturu, shabbal, Gembu, Bali, Ibbi, Gashaka, Zango, kashibu, lulu, turuu, Zing, Hong, Sheleng, Song, Demsa, mangu, Kalabalge, Dikkwa be Dambuwa.